खाये के बर्तन बहुत सारा होथे। जैसे होथे केतली जेकर म हमन चाय बनाथी। गंज जेकर म हमन दूध गरम करथि। कढ़ाई जेकर म हमन सब्जी बनाथी। चमच खाये के काम आथे।